﻿Waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗ, bacaɗi, baci-beluu, fifeɗu, ƃannu, mum baɗ ka waɗi, ka belu, ka kunu, ka feɗu, ka baɗ bacoɗi, baci belu, fifeɗu, ƃannnu, kam baɗi ashirin, ashirin ka waɗi, ka belu ka kunu, ka feɗu, ka baɗi ka bacoɗi, ka baci-belu, ka fifeɗu, ka ƃannu, ka baɗi ka baɗi talatin, tulatin ka waɗi, ka belu, ka kunu, ka feɗu kam baɗi ka bacɗi, ka baci-belu, ka fifeɗu, ka ƃannu ka baɗi arba'in ka waɗi, ka belu, ka kunu, reɗu ka baɗi, ka bacaɗi, ka baci-belu, ka fifeɗu ka baɗi, Hamsin ka waɗi, ka belu, ka kunu, ka feɗu ka baɗu baɗi ka bacaɗi, ka baci-belu, ka fifeɗu, ka ƃannu ka baɗi sittin, ka waɗi, belu, fifeɗu, ƃannu, kunu feɗusaba'in, ka waɗi, belu kunu feɗu baɗi bacaɗi baci-belu kunu, feɗu baɗi bacaɗi baci-belu, fifeɗu, ƃannu baɗi tamanin, ka waɗi, belu, kunu feɗu, baɗi bacaɗi, baci-belu, fifeɗu ƃannu baɗi casa'in, ka waɗi, ka kunu, feɗu, baɗi bacaɗi baci-belu, fifeɗu, ƃannu dari ɗari ka waɗi, ka belu, ka kunu, ka feɗu, ka waɗi, kabacaɗi. ﻿Ka baci belu, ka fifeɗu, ka ƃannu ka baɗi ɗari kam baɗi, ka waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗi, bacaɗi, baci belu, fifeɗu, ƃannu, baɗi ɗari ka ashirin, ka waɗi, belu, kunu, feɗu, baɗi bacɗi baci-belu, fifeɗu, ƃannu, baɗi, ɗari ka talatin, ka waɗi, belu, ka kunu, feɗu, baɗi, bacaɗi, baci-belu, fifeɗu, ƃannu, baɗi, ɗari ka arba'inn.